Wci- 04- P096 1. Ein nyawoa le dziɖuɖua gbɔa, mìɔ mì le mìabe kɔƒeamefiya via, gbã emɔ dona nuƒo ne mì, voa magblɔ be wova le asi trɔm to emɔa ya ŋti ne mì vivivi, vɔa le mìɔ mìa gbɔ le fiya ya via, enuwo ne wo awɔ ne mì ye mìa nya be dziɖuɖua ke ne deme ne mìɔ wo ya le mìabe kɔƒeame le fiya via, ye nye kɔŋdzi be nya. Kɔŋdzi be nya ne mele teƒe ɖe oa, teƒea agbã keŋkeŋ, ye ele ame wum ŋtɔ tsã. Enu adzi vi dzi via ne mì dasi dzu me ku via via kpoa via aku. Oh mìɔtsã Togoa ke kpo mìɔtsã mì le tsaƒe ye wo manya wɔe kaka ɖɔkita ɖokpe ya va mìa gbɔ adzo ava nɔ mìɔ tsã mìa kpɔm o? Dziɖuɖua be me wɔ ma ne mì oa, enyina enu ƒo ne mì. Sukulu, ɖeviwo ayi sukulua, sukuluxɔ meli ɖeviwo ayi sukulu le eme o. Vɔ emɔwoa, dziɖuɖua ye akpɔ nya mɔwo gbɔ, me mìɔwoe te dza kpɔ nya mɔwo gbɔ o. Emɔwoa, wo nye nu ye dziɖuɖua awɔ ne mì. Kɔ̃ŋdzi, <hesitation> sukulu. Collegea wo xɔɛ vɔ sukulu viawo mekpɔ sukulu teƒe ayi sukulua o. Enuwo kpata wole nyati nyati, enumɔwo me nyo o, dziɖuɖua ye kpɔna nya mɔwo gbɔ voa, emɔwoa wo me le egbɔ kpɔm o. Ena be mì le gbɔgblɔ be, wo me le dɔ wɔm ne mì o. Enya woe kema.. Etsia, nu yi ne magblɔ̃ via, nyawoa, mìa de fiya ne mì ɖe vudoa, waka ame eve, woame etɔ̃ kpoa ye kpo mì dzena tsi dzi, etsia te nyo, menyo o loa mì me nya o, enɔm kpo ye mìɔ ya mì le Wci- 04- P096 2. nyawoa wo va ɖe pompi ɖe mìade via, pompi ame etɔ̃ alo woame ene. Wova be woawɔ forage, foragea ye mɔ wowɔ ɖe mìagbɔ fima, forage ne wowɔa, eve dze kakaaa mì me teŋ, mì ma teŋ kui ano, eve dze kaka, mì le egblɔ̃ na meawo be ɖe, etsi yi ne wova wɔwɔ̃ ne mìa, tsia me nyo o. Eme vudo me tɔ yi mìɔ ŋtɔ mì le nonoa, egba nyo wui yi ne wogba dzo va wɔ ne mìa. Eyi ne wo va wɔ ɖe suku kpa mea, me nyo, eve dze, wowɔ ɖe ɖe dzua me ɖaaa ye tsã ve dze, wowɔ ɖe ɖe kɔ ɖe me tsã, ye tsã ve dze, vitsukui ko va wɔ ne mia, etsia ɖekpo me nyo o. Ye mì kui xe le emɔ emɔ wɔm. Etsi yi ne le mìa dea, ohh edɔlekui be tsi ɖeɖe kpo noɔ mì le, ye mì biã ŋku ɖo le nonom. Ye na be, <hesitation> etsia ya be nya ya hiã. Etsi le mìagbɔ pɛ vɔa, etsiawo me nye tsi mì le nono o, ye be ɖi kɔɛ ne mì o. Woakpɔ tsi be nya gbɔ ne mì. Fiɔhawo akpɔ etsi be nya gbɔ ne mì. Numɔwo hiã ne mì le dzua me.